Do wute digə akula rayi ngan yo affido dingə aligaaru jango <hesitation> akula wan fatri wan fatri cikiyan ga affide dingə yanana ngə ushala gabuwa wal wakə. Te kəraga du waado di aligangə yago ram ngan yoyo aligan gadanma dunga affido wal wakəle wan nga dingə wanə di ngala nga wutu nani gadanairə affi yungə dingə akula arrau wute habawai ugili habawai ngə yan harka ngədiyan aligau rə jangə affiso um ngəla wute karrə yurai rga wayalə mananrai dinga harka nga yana didərə hallarə do ajingə valannə nga hamairə alliya gabau affide dingə wanga wamai affiana narə jama gukulawa ngu gətega gukulau kəllabiyayo di alliganma akulya lugashi na gabogu yu ngu allija nya gukulan du gannan hiradə gukudaurə alluga di alligan akulya amma karrə mwunayo digə digamma ding kutu nga gu gəja nga dugaru jama ngagu gannan markan nga. Ganyo di alligana akulya halla njilingə churu migo yafajiga al kaguga dənai minda ngə yukul yado yu ishifagali nga ijayagə mudai nga yau kangai nganairə affisho nga iwra yol ikəle kagu a yol yamu migan nga yol yan yol yamu ungauwa laka ngədeyi rə dayeyi nga yilawal nga ishi mbədai yu nga ya ija yan kangai nai yu wai rə yonye yo dingə ra ayi ng auwa yoyo dumuwan gəteri affido dikəllabiya ngə gata faguyo gata kəll abiya foga yanga offido dingə kama alliyan akkulya amma na nga char nga affisho kamairə alliyamu juru awwo na dondi yo affido dingo kamai alliyana akulya kanairə han nagiuben kamairə karu kuta ajagəga jura amma na labiyallaijo kamairə allifill a fogu nga gamarə gashara fadando kamai alliyan ngu gugə jama ngguwa warairə gu gunnau kangai jo di alligan akulya amma ajilingə di wal gaboguwairə daido gawu nga kangayan kamai alliyanja chiwu migau yachar kaguga yukulya rədo dənai ngə yukalyo yu yalawagə mbədai kərassyi affido ilanneya yamundə bəlajikə allifi jurude yukul amma lugu gəte anaga’a munna nga alliyanja amma gukul bəral ga gannan kangai nga. Die alligan akuəija halla you, kwadə you dənay gawo yankaria ga yau yar jay nare, kəne yo yua məgaaw yau ga yau yaeajuənay ngəa daurə habaud yan kangan a fadau ngənə gənə gənə yau ya fenay ga kəne yajiga yalau no ga kəne you yam ya kara kənv yuə ga, halla yaba lləngwə, youal yejay a fadau rə gəte gwə yan kanga inganay, yan kannan nganay ngqo lugu ngwə attal gane takal go akuriija, afigou akuəlja, affi diengə <hesitation> yər tha gubuə madəgay go akula anja affi ga akul ja ngwə yan kangay nganay mu gwo yensa, yəjay ngwə, naga acar gyon yual yan a maci odo ngwə, yuə yəjay ngwo- yukudi rə nda ngwə wate mariəbu gyer wate yu yəjay ngwə, lessa mu guəro, yəma yəfajie ngwə wate kausadəray muguro yuə yəkal ku ngwə, kwajə yau yakul kuə ngwə wate, bəla kagura ngwə wate yama yual ganaji ya ma you ngwo wate you yejəna majialisa nganay yu muə cuot ngwo, yə ma naga hala ngwo yual yan ngwə, naj acəar day ngwo yual yan ngwo nai yu ngwo wate najii lessa ngwə yəma yəfaji ngwa kwade yauray ngwə iti kuəl ga yan kangay nganay you mu ngwə yəcə yema yual yəkəla laka fude a tu dauway ngwa yacie ma dagay ngwə yual yəkəle ngawə yu ngwa ya jirnal ngwə, yual yənal duaray rə dayyie ngwə yama ngwə yu ngwə wate yu yəjay ngwə yan hira mu cuot guaro ngwo ajinga hartə nauray ngwə yəma yual kaguə Dayyan ngwə yual yekela yəjənal hay magəlay rə wurieay guəro yu ngwo yau wate ah yvjan kurut ngwə ajie ngwə yama ngwə guallay ngwa yual jiara fuderə yual gareji ay rə dayyay ngwə yukuay yəkəle yu ngwə wute yu kuel da ada ngwe aji ngwə yociago maday ga ma mbalau məkvəle maw ngucie huəro yamgwv ga ngwə you mu yəma yual yvkela garriji tasha baga ayrə affiyay co nguwə yuol offis kuri yuay guəro yual yəkvlə ngwə yual yəjənalay ngwo yəma you ngwə wate yau ngwə yu yejana lakanu ngwə yukual də ada cat a mu gəre kəne wate cuəru dəran juo yau ga yəce yu yəta dagə dienadan yu ga kəne kuwa dərə yan haraka dieyyuga kuruə yajay guvro yan kangan ya ngra, gufugu ngərə nabal ngwo wate yijay yan kangaiy nganay you ngwə yaru ganay way nganayyayr dayyay ngwə həm ngwə yəkual, ngwo kare lugusni dəran may dude gyen yema yu nganay ray ngwə, curu gurroo yau yalaw yu a’ ganay ga, yu deran hyen yema yu ye lau a ganay dənay gyen hanay ciey kiyan yu gəa kənnay ngwə yəma yual hy ngwv yual yəlau a gadan ngwə ada jiru cut gəre yukuri ga halla mmbarse ayrə dayyay guəro, yəma yual gashiay r dayyan gerə yual yəkele kafuv ray guvro hau n fu llay nai yu gv hujjamayyay arə dayyay ahm gərə yau yan ngumərie hajjam nngwe wuto yu kuay yual kaguə ray ngwə yakaay yal ka gud ray grrə yaja nai hay wurian ro dayyan ham yajuna Oie dabu ngwə ka ciə hay ngə ciey həgə ay rə dayyay guəro yukway yuray ngwə wate yau ngwə wute yu yəjan hay ciejan hay cie hienjie ay rə dayyay ngwə wate yəma yual day ngwə yukuay yu ngwə yan rawuya nganay yu anyo mu cot a’ fargə yumugəre watə aki ng ngumannə naji kabygu go guran ngwə wate yu yan ngumaria ngwə yutudu kok ngumari ngwə yutudu kok nganay ciɛyyay rə dayyay rə wyte hie hie wate yawacida yəwacida yəwacida guəro wutɛ an ngwə nguməri nakəmay ngwə wute yama yvfaji kaga nganan ngwə wate ahah artə cie ngwə wute yan lusa cie gyen yu yə cira bagali ngwə yəjanalay ngwə yanal duwarayyarə, acijjjarayyarə dayyay ngwə wate yəma aji gay magdnibu ə ayrə dayyan yema nducuo nəmu nual laka nfanayayrədayyan wste yu ngwa yu yəjay majilisu ray ngwə yujay you kangan ngwə wate aji ngwə naji kənəm ngwə yəma yəfaji ngwo wate gol fənagu ngwə gol kəmay ngwə wate kwado ray ngwa gaidai kau shayo ngagu dugra day gərə kayyan nguwə, ngəwə wate gadau kari ayyay yu dayyan guju gu ciarə gərə nati tvram ngagway ngwə wate gəjə na lay nau alay ngwə, ga gan naw kangay cuot ngwə wate garia lugu atal gagwai kanyay kuru ma yango gannaw kangai cot guəro ajigo aga duwar ngw, gat gannow duwar gərə gakuaty gawnaw gvra gannaw kanngay cot gvrə naji a cəar gərə. Gakuay gannaw kangay cot gərə naji masari bu ray gəre, yaru goguay way ray gərə kamnau gərə gama galau hhala lessaray gera wute gau gannaw kanngay nganay ngə wute nnduco nəmə nəfuji nanay ngwə, wute sai huba kwadəray gərə, huba kwada ray gacəarau ngwə <noise> gangannaw kangay ngwə wute akual akuel ngwə gəceago maday ga gəre mamballaw məkəle gucie ya guaro muə ngwə gəma gallu kaguə garaji gu gəoro ngwə gotgo kəle naw ngwə, ngwa gace makale mbal mamu məagaw a fude atton, rə mba man nəm ninguayrə dayyai guəro mukoy yango minie, ngwə gajugu maday ngwə, ningo akwol ngwə nəce may gərə mbukaw dauco, ngwə gəma gujugu naw maday galau gəko le naw gəkəlenaw ngwə, wute gə kway naw genau ngwə ga yelaw kagu ngwə gu gutu danaw diega gwai ieyyay rə day yay ngwə gunaw fadau ngwə wata, gunaw ngwə wate yaegu nduco naru fananv dieci wate yəda kau way ciri ray ngwə wate ah magə ribu ngwa yaru ga hwai wayyan kammnaw ngwa ga, ga gannaw kangan gagwa cot grə ah mah naji ləssa gəra wate kuma naw way ngwə wuka gan naaw lessa gvrv wate kum naw ngwə gaw way ngwə wuka gannaw lessa ray ngwə wate gaw gannaw kangay nga nay ray ngwə wate hau naguiraguan ray ngwə <hesitation> gada kay shayi gv rə kay nngwa wute kumbuə akurl gaju gu galalw fele gərə kamanaw ngwa wate <hesitation> ga kan bəla kagawa gəcəarau garaji ngwa gəji na law gara ji yannaw duwar ayro acəar guoro wate gannaw caffane gututu dunaw kəlau nga gwai ngannay gnəmay cie ngwə wate gunaw fadan ngwa Gunaw fadaw ngwə gu gəjaw ngwə wate gannaw hala magaribu gvra gamu naw hala lessa gərə, gannaw hala lessa ngwə wute gau gannaw kangay nganay gərə, gəma gəfaji naw rya ngwə gol kənay ngwə nduco nyal nəunay kwadu gacəarau ray ngwə, wute gərə gocəa, gəezga greraga madugay ga gəre mbal məna gu gete huba mu guaro məcra mballaw kagu wore, ngu gete juru nah nay mu ya mammbal mrkele ngucien gwa gəma gual gvkvle a laka ngade kaguaaray guəro, meagain ngwə goal gari ningi ray afi ray guəro gol gəkəle ngwe guə kuay gu angwaw ngwə goal gari ningi bəlin day ngwə gamu diengagu ciengwa gətudulu ngwə gu ngwo wute ya’al nagu go yagəram ngagu ngannay wela guga yəlo guə diengagu ngwə gulure yəgaguwate grciadan ga dakaunaw die adayyarə do coandu kumbuə adan nnga ali gau ayrə affiyyara ga wate yəda kau gway ngwə wute kamnaw uhm kam way magari bu ngwə wate gu gan lessa ngwə gu gannaw kangayray ngwə gəma gəfaijnaw ngwə wate saidə hubu kwadu rayiywa huba kwadu ray ngwə wate bəla kagua ngwa sukoau gunaw ray ngwə gajannaw gəre ganna duari grrə gannaw acəngəre ngwə wucin ngwə gu fadaw nngwə wate gu gəjay gannaw kangay a fadau mu cot gəra ngwə wute gu gəjay gannaw kangay a fadu mu cot grr ngwa wute nagu magooribu ngwa

Halla curuə curuə yajay ga yacəaba gali ga dənay hay megaaw akan həjie rayga yan wuədər ga, a laka nganayyu ga yajənalayicuot ga magəriebu mugərə yama yafujuga wute yayay arə danay yau goa yajay a ngəra nay yvorə uhm ga hala ham ga kəmən day muəgərə hay sa həaligaray mu gəre yama yafəaji ga, halla doungə kwadərə wayay ga wawaərə yakuəl ga yan kkangan ama cuat gəre wate yatal nai yəka dəaw you, watə yefraji ngwə, yəjayya ngə-ra nay you ngwə yannal, ga yam kangan ama cuot gare wate halla, youdv ramm mməgəaw ngə you yai yatal nai yoka deaw you, wate yefenie ga wau ga wute halla yau yəka doaw you, ga yama gwa wute aji ngv yafəa ji ngwa, kammay gamay cuat ngwə yəta, naji hala ngwə yəma ngwə yual maciadie ngwə najiasar ngwə yəma yoal macidisa ngwə Na gəte lal gulu’a die alligə narə lugu gulunaw a alligan akuə ja uh mənna gə abingəa, na lugu a guku lau labia lay ngwə die alligan’a akuəlja ga, wutə you yungə dəngə hal gə yukurlgə, uhm ga water denay go yukula bəla muga halla huba guəro, yəma yual bəla atau gəro yual gashua gərə yal yajə n alary hay ciey akanu hienjie ray gwə yəma yəkon yual hadija ray gəro yual yamu məgəaw gərv, wate məgəaw nagay yə kuəlal yual yemədan gəro yamədan gwə, yakəle y amadan gərə hayanay asadan ci aykieray ngwə, wute yukoy ajual kagus nganay, yual gashu’a ray gərə yal hənayyel ciey mənda cieray gərə yamu kkahuə naka may ngwə wute həanay wute denay denay nənda cie yujugu madey gərə yukoy yue, yue koy yu bəla yuray gərə wute yau yajan gərə, yau yajan nalay hay wuri ray ngwə wute yukuay ray ngwv yukuəl rə ada cuot guəro. wute Ngwa aji nga bugwə alin, lugugnatu kulay gyen nnhaəl fudegyen akuəl, lugugwə nəcəe bala bouri ga ajinal gəa amal au handuə gyan kada ga aji na bolagərə ajinalay ngyən kada ga wutə you yu ngwə nabtaram an ngwə yə kuəl gə ga, halla dənnaya go yəkuəl nəte kashi, ga bəla yua go denay yedəna yokues rə na kashi hənjie ga ngwa həarə kə, guo muə aji ngwa wudur maday gyen yama ngwo yual ndacocou maday ngəa yan fasadəya ngə bə la coubay ndco guədo, yan fasada y anawə yual gə maday, affigyen die’a nan wakudo yual ge maday ngəa ya fasadaya rə ngəndə, ga halla cuaru guəro wudər laka ngaday bakdaya.